क्रेडीट कार्ड भनेको चाइ बैन्क ले हम्लाइ दिने एक कार्ड हो, जै माइ हमि आफ्ना खल्ति रुपया नभयाले डीजिटल तरिका ले तैलाइ प्रयोग गरसक्दौ र हमिलाइ चाएको आवस्यकता पुरा गरिसक्दौ। यो खास कसरि बनन्छ भनेपछा हमिले कुनै ले बैन्क माइ ले सधै कारोबार गरिराख्या भन्यापछा बैन्क ले हमि माइ एक बिस्वास गरन्छ, कि यै मान्स लाइ क्रेडीट कार्ड दिग्याबटीले हमरा रुपया फिर्ता गर्ने हो भन्बटि, क्रेडीट कार्ड भन्या उदारो पैसा चलौनु हो। हमिले तै लाइ चाइ बिस्तारै एक टाइम राख्बटी चाइ, एक भाका राख्बटि बिस्तारै तिरि सक्दौ। कसै मान्स सित माग्बटि भोल को भोलै पर्सि को पर्सि भन्दाले बिस्तारै बैन्क लाइ यति टाइम मा यति तिर्लो- यति टाइम मा यति तिर्लो, यति खर्च गर्लो, यो भन्दा बडी खर्च गर्या बटि यती ब्याज तिर्लो भन्ड्या भाका ले युज गरिन्छ। यो भनेको चाहि मानव जिवन बिताउन कि लेखा सजिलो ले हुन्छ, जा हमि नगद बोकिबटि चोरि होलो, इसो होलो भन्ड्या डर हुन्छ यै ठौर क्रेडीट कार्ड ले सजिलो गरन्छ। यैमाइ हमिले आफ्नै पासवोर्ड राख्दु परन्छ जो आफुलाइ मात्र थाह हुन्छ। त्यो पास्पोर्ड बिना यैले काम नाइ गर्दु जा चोरि भयाले। तैले गर्दा क्रेडीट कार्ड भनेकोचाइ जिवन यापन गर्ने सजिलो माध्यम हो ।